Mmoa a bɛho ɔhare na afei bɛtumi kɔ mmirika yie deɛ, menim aboa <hesitation> ɔkɔdeɛ. Ɔkɔdeɛ yɛ aboa bi a, ɔtumi kɔ mmirika paa. Wahu sɛ ɔno deɛ ɔtumi tu fa wiem nti, ɔtumi kɔ mmirika kese. Afei nso, yɛwɔ Pɛtɛkuku, ɔno nso yɛ aboa a ne ho ɔhare paa. Saa mmoa yi nyinaa deɛ, bɛdeɛ bɛtumi tu fa wiem. Saa ne yɛba asaase so mmoa nso a, aboa Pɔnkɔ, Pɔnkɔ nso tumi kɔ mmirika kese. Na afei, Twee nso yɛ aboa ɔno nso tumi kɔ mmirika paa. Ne mmoa a bɛho nyɛ hare na bɛkɔ nyaa deɛ, ne deɛ Nwa ne di kan, ɛyɛ aboa nyaa. Na afei, Akyekyedeɛ nso yɛ aboa a ɔno nso ne ho nhyɛda nnɛ hare paa. Ɔkɔ nyaa.